يووه في طفولتي مرة اتظاهرت مرة بالمرظ عشان يعني ما أروح المدرسة إيه كنت أجول لأهلي يعني عندي صداع أو زكام كنت أب يعني بستنسب وجتي في البيت وألعب أو أشوف التليفزيون أو أروح ألعب مع صديجاتي ما أدري أحيانا كانت يعني تنجح الخطة وأحيانا لأ طبعا يعرفون إني قاعدة أكذب عليهم يعني بس كانت يعني لحظات مظحكة.